Amigna manokana longany ah, ilaigna manana namagna karazagna <noise> namagna maromaro, fa arakaraka namagna io, raha ohatra hoe hitondra amigna sara izy, de inamagnana, fa raha ohatra hoe raha hitondra amigna rasy zany de aha avelako eo, <hesitation> alaiko ohatra fô hoe namagna ze raha namako am-piangonana de namako am-pianaragna, regny zao azoko antokisagna.